Mi yetti, taa walaano ɗon, daa mi annda noy mi waɗi. Hannde e mi jooɗi, e mi jooɗi jonde am, mi waɗaayi goɗɗum, neɗɗo warowa, nanga yam, wayi teena teetana yam ceede, teetana yam woya, gam mo yimu cembe ɗa, mo yimu mo ɓuri yam cembe ɗa mo yimmo mo ɓuri an cembe hande to ma to ma goɗɗum mo warta to ma goɗɗum mo sodama warta mo ƴama en ceede mo to.